होवन री अवस्था मं पड़्यो दो रिया कर है जणवर जका ना में चमचेड किया करा है। चमचड़ एक अदि चीज होया कर है जको दिन में सुप्ता अवस्था में पड्यो रेवा है। औऱ जणा रात होया कर है वणा ही बूं जगया कर है जजण री बाद में बूं चू चू की आवाज भी करया करे है। औऱ बूं इन आवाज का माध्यम ऊ खेबो चवा है की में जग्ग गियो हूं आपणो नाक को ध्यान रखो। क्यूंकि म्हारा आता आम भाषा या खावत में खेवा है की चमचड़ नाक का और कान का ही बातको भरया कर है जू इनो ध्यान रखना चईजा। क्यूंकि अगर चमचड़ नाक या कान का विप्प गी तो छोडा कोणी।